La fede la fede a së sa che al e 'na coza religiuza li deve sentla comuncue e ënvece la fidücia al e 'na coza che venta dela, venta dela a le persun-e, però al e nen facil, a sun dë discurs ën po trop impegnatìu